भारत और विश्व में कई तरह के कला होथे जो समय समय पर विकसित होथ रहथे जैसे चित्रकला, शिल्पकला, काष्ट कला, कश्त कला, वास्तुकला आदि एकर आलावा गोड़ कला वर्ली कला महाराष्ट्र के हवे जो कि समय समय पर विकसित होथ रहथे ।